Kimmähe veiniq maitsõsõq väega erinevält. Olõnõvalt ommaq, et kas tummitsõmbaq vai mar'alidsõmbaq vai makõmbaq vai hapumbaq- Ja ka lihtsält valgõ, verrev ja roosa vein, kõik maitsõsõq kimmähe pall'o erinevält.